gai pizza ni buran kadi, gai pizza do komo idon nyama, iberudu himbe boi idon nyama e ma ice cream ka golu ferre da paywall ay, golu ferre da paywall so iberudu komi tokka sorru go ice cream, pizza do ice cream